De gn'andrara- gn'anjara asan'ny fandraisana andraikitsy ny tsirairaiky eo amin'ny fiarahamonina zany a, <hesitation> voalohany <hesitation> tokony mahavita gn'adidy zay napetraky gn'aminy aby zany gn'olo abiaby mba hirindran'le fiarahamonina satria laha misy raiky tsy mahavita eo, lasa tsy mandeha am'laoniny raha igny, tsy vita raha tokony atao igny de tsisy farany, tsisy dikany.